Au keikuna vea, au geku, ugamagi ka a va rugao eraka, geku tikuli pana ve va ragea ikanai pana kwara laninai au a ririwana, kapu gerevagina ka, pana laka venia, ia gera kapu ai e kilagiana vanuga kwalanai, ia elera, kapuna- au e kapu ai pana ao aririwana, kwalana auna agiana e kapu ai inagulu e tikuli mulinai aunilimalima geria inagulu rauparara makina ovagi, ge maaina e kapu ai, kwalana ia gera kapu ai auna agiana, e raopara inagulu avuavuna raoparana kiaka magena ve kwalavi, aurai au ugamagiku a vailigana au geku, a e aoneka kerena pana ve apia mulinai au a ririwana pana laka gerevagi e kapu ai, geku ripa aoneka geku pepa- kera, pana inagulu veniria pana kala veniria, pana apiria mulirai inagulu namana ka, e kapu ai, auna pana rawalia, au makina geku ve aolea e rakau e valiguku lanina na ama ragena aonai ia wana, e kapu auna pana laka venia pana laka gere vagi kwalana, maguli, no enai auna, agia rawaliana, au ai akilana au geku kapuai, maguli ai nama ai vealeva, na e kapuai au pana lakai aonai ma raopara. valigura wovagi rekea makina, pie ve mai era au aririwa auka vagina. Lagani ke e veamaina aonai au, e kapu auna pana laka venia, geku ripa aoneka pana va gugulua mulinai, inagulu namana ka auna pana apia, geku numa pana va ruga, o verauleai geku numa kwaluna valiguna maki pana va ruga wanai, e ma ririwa auka vagina, au geku numa kwaluna au inaku amaku, e kapu ai ila magulina iligira ro egira aonai, e kapu ai auna ila, mapana ao- giria- kapu mapie gia maguli namana kiaka, <hesitation> kulo kulo aura geria maguli namana wa raka, ilana mapie lakagi vanagia, raka veainage kolemana ripana kiaka riana mapie apia aurai au a veaolea auka vagina <noise> maririwana au aukavaku namana ka, ia au oi gema ve au kava lani kaiaka au aurai, ai gemaugamagi ka ga kala koukoua wai e kapu ai ne pa laka venia enai, maguli valiguna, aina pa, va ruga e pa va, wala, ulanana. Na au a veaolea auka vaginae a ririwana, e ugamagi pana va gugulua a veaolea veniana, a vekwalavi, veniana e kapu ai au pana laka makina, <hesitation> anilimalima irauirauria mapave ripa, wanana au geku, <hesitation> rapara wovagi mapene va maairia oma kapirai ge veamaina aonai pene, <hesitation> numa kwalana aonana melo rekea, o wa kei nekea giva avi rekea, pene e raoparaveaina ma pie ugamagia. Kwalana au wanai gena, ila pana va kavara riparia, pie veamai, geria inagulu raoparara o geria rikulu raoparara ma pie vagugulura, ularana, wanana wa raka wa ve vakava e wa iliga wa raka mapie ugu waikule- ri pia ila ira inara amara e kapu ai, ge aluna aura geriai, wa ve vailiga <hesitation> wa ve vakava wa raka ilana mapie veni waikule ria- auna ma giana makina, a- e laka gerevagi aonana, vanuga aonai vekwaku nagi e vekere vekere aura rekea ga giarana ga laka vanagirana aura aorana, no penevai gerevai- gena- kwalana e- lanina aonai, vanuga aonai, maguli kiaka ma e rakavana ma e aona aurai au geku veaoea kamuna wa rakau pana laka gerevagi, verauleai, e kapirekea e liki rekea aorana, au pene lauga- ripaku wanai wa maguli pana va raka pana kune agia, e ve vakava namara rekea, mapanave- amaiagiria wanana, au geku, nama e verereauna auna mapene ve amai agiri- pa numa kwaluna aonai e au mauku geku maguli, au geku oma wailara geveamaina, magulina aonai au namara rekea auna mapana, va gugularana aurai e kapu e raka au geku veaolea kapuna e raka ia pana laka venia, magena lani, pana va gugulua, e pana alu, vanagi vanagi maki au geku veaolea wanai magulinamana pana verere agia. <hesitation> Raopara rekea mapene va maaira mapene kala pakaria, <hesitation> vanugai ge aluna aura kia, pene ve aolea rekea aonana ge laka vanagina ila makina auna panavakava ria, wa raopara pana rawali ripara, kwalana au geku ai, wa raopara pana ve rawalira e pana inagulu agira pakunai, wa ve vakava aririwana mapana ugu waikulea, au geku aunilimalima kia e raka geriai, geria veaolea e geria ririwa, rekea, mapie, gulugulu gena, aurai au ugamagi e raka a kala iligana, a veaoleagiana, pene gugulu.